Raha ma- may tao anaty lapoaly ny laoka ka tena niraikitra tao de ny fomba hanasako azy mora foana de izao: asiana rano a de ampangotrahana de zay vao sasana de miala ho azy lay izy.